﻿Zero, nguma, ibiri, isathu, ini, ithanu, mukagha, musangyu, munani, mwenda, ikumi. Ikumi nanguma, ikumi nibiri, ikumi nisathu, ikumi nini, ikumi nithanu, ikumi namukagha, ikumi namusangyu, ikumi namunani, ikumi namwenda, abiri. Abiri nanguma, abiri nibiri, abiri nisathu, abiri nini, abiri nithanu, abiri namukagha, abiri namusangyu, abiri namunani, abiri namwenda, asathu. Sathu nanguma, asathu nibiri, asathu nisathu, asathu nini, asathu nithanu, asathu namukagha, asathu namusangyu, asathu namunani, asathu namwenda, ani. Ani nanguma, aninibiri, aninisathu, aninini, aninithanu, aninamukagha, aninamusangyu, aninamunani, aninamwenda, athanu. Thanu nanguma, thanu nibiri, thanu nisathu, thanu nini, thanu nithanu, thanu namukagha, thanu namusangyu, thanu na munani, thanu namwenda, ngagha. Ngagha nanguma, ngagha nibiri, ngagha nisathu, ngagha nini, ngagha nithanu, ngagha na mukagha, ngagha namusangyu, ngagha na munani, ngagha na mwenda, sangyu.